<noise> ko kebanmi golle latingal miɗo golle e mi yobe, cede seɗa e gollal latingal e miyiɗa e mi nyibi cede ɗuɗe gonda mi hokke golle latingal e mi yumb seɗa e mi yiɗi ngal mi juroi to limirtoto.